<noise> Laha aminakahy manokana aloha zaho tsy mahay karaza vinaigre misy aho. Sady zaho koa tsy de mpanao lasary na salady loatsy aho la tsy haiko amizay ny karaza vinaigre. Fa ny haiko avao aloha vinaigre mena zay da vinaigre <hesitation> foty. Zay gny vinaigre misy amianay atiky. Fa gn'ankoats'izay la mbo tsy haiko.